मोनिस रोचपाचे अवलंबुन असता कि तो मोनिस बरो रोचता। किवा वायत रोचता तो पुन मोनिस रोचपाचे सोडता आमच्या हातान ना।